סלאם, כיף דאיר, בעית נגולכ אנני פאלגש נאווי נצא נאכל שׁי חאג׳ה מזיאנה, ואש בג׳ית תּג׳י מעאיה? נארף וחד אלבלאסה זוינה פוסט אלמדינה, אנחהה אקלות מג׳ריביה ועאלמיה, נקדארו נתלאקאו עלא אסעה ואחדה או תגולי אלוואקט אללי يناסבכ, נסתנאק באש נעדוזו וקט זוין ונדרדשו.